ya mejt's tu'u dayaba dun naxwin dun më jukiatëp, este jue mëjk da- da tiempo <hesitation> naxpë xëko'op y naxpë po'otpë, ko'o yë xëko'op nyax este këx put'sëp këx este pamayëb yë ujt's yë ay, kabë-kabë yë este je mëk yë maja yë myëdë, pero ko'o po'otpë myën, në nëko'odë yë jue este <hesitation> jadun yë jue ya yu'uk yë ujt's kyax t'suxkëy porque tu'u je dun min, ko'matyë dun tyuj, toka'atyë iuk anaxpëporque pues ya iuk kydyëbë je tu'u, tyam je tëjk iuk yam pumbë, nax iuk yak jit'spabë.